Tɔ <hesitation> nkɔ̄ ba ta kɔ̄ ava ki imɛ pise ki nzɔrɔ, ava ki n pise n didrɛ kpo nɛ, dɔmin nka na kutuma wɛ wɛ wɛ, a kwe ava kɔ̄ ban dɔ futun kɔ̄ sɔ futa gɛɛ nɛ. Tɔ nka di imɛ ki bata kii wisin kuwa di zwa lukpɛ mɛ shī bɛɛ, wa kaa, futun wa ka zwa lukpɛ mɛ shī nɛ, inɔ kɛ nwaava kuba di laa, ava ki lan bɛ zɔrɔ krisimas nɛ, wɔtɔ ava kuba tsa yesu kenan wɔtɔ ava nwā a tsaa zabɛ plɔ bɛɛ nɛ, inɔ di anihi futun wa kii a zwa lukpɛ mɛ nɛ na. Gaa ka jɔɔ ka zwa lukpɛ mɛ nɛ, inɔ kɛ, avan nɛ, kutuma kila na ise nɛ, a kan klɔ, a di klɔ tina, ava nɛ la di kwasa agā a kina tina. Agā kina nwā ki la jɛrɛ nyɛɛ ki la cɛnɛ ipɛrɛ kila nala na, drɛ nala kpɛlɛ bɛ lokoci blɛ la cɛnɛ la kijɛ ki na zɔrɔ gɛ bɛ nɛ, avan kila kwasa nɛ kɛ na. Ava kuma kɔ̄ nmalɛ zala, gā kɔ̌ la ma jɛrɛ, kɔ̄ la swe kusono kucɔ kɔ̄ mudaa harrɔ nɛ, ava ki lan <hesitation> lan kwasa bɛ lukuluku, ki la nini milɛɛ kɔ̂ a jɛ la ki la zanmalɛ nɛ kɛ na. Ava nɛ, nkɔ̄ ɔ na kwasa agā kina wɔ, iyi wɔ na tsin ntre wa, kɔ̄ ɔ nini kucɔ kɔ̄ ntre ku lɛɛ nɛ, iyi ɔ na lwe glɔ wa, kɔ̄ ɔ nini kucɔ a glɔ wɔ ku lɛɛ nɛ, iyi za ɔ na lwe ikɔ wa, iyi amo wa, iyi ɔ na kɔ̄ nzo wa Agiibanɛ shi a di ava kɔ̄ lan kwasa agā kina kila nini kɔ̄ nmalɛ lɛ ka za la mudaa nɛ. Nwā ka a kusɔ zwa lukpɛ mɛ shi shi nɛ kɛ, najimi kila kwasa agiibanɛ nɛ, la cɛnɛ ipɛrɛ kaa <hesitation> sati mumɛlɛ nɛ, kila didrɛ nwā kila zanmalɛ isa ruwɔ̄ kuba tsa yesu nɛ. Tɔ izanmalɛ isa ruwɔ̄ kubatsa yɛsu nɛ, izanmalɛ nwanɛ aa lo isi agā lɛɛ wa, agā munɛ munɛ nɛ lɛɛ wa ka lo lukpɛ kɔ̄ na. Nwā ncoo, isa ruwɔ̄ nɛ ki lan ta azagiita nwā ki la pise nɛ na. La zarɔ agiitā. Nkɔ̄ ɔ soo kɔ̄ tā shɔɔpa na, ɔ na tā rije ntre, ɔ soo kɔ̄ tā rije ntre na, ɔ na tā rije siselɛ. Ɔ soo kɔ̄ tā rije siselɛ na, ɔ soo kɔ̄ ɔ tā muna kaa na, ɔ na tā muna. Ɔ soo kɔ̄ tā <hesitation> nzo kida wa, ɔ na tā nzo kida. Nza gisin nwā kɔ̄ pise kā tā nava nɛ, inɔ kɔ̄ lā na. Isa ruwɔ̄ nɛ, gā ka zwa lukpɛ mɛ mudaa nɛ, ko wini nyɛ, nkɔ̄ ɔ li itsi kɔ̄, a gɔ dza kɔ̄ gɔ drɔ sɛsɛrɛ, ka nyɛ kɔ̄ a dzi ko nivisii a shishishɛ nɛ. Isa ruwɔ̄ nɛ kan drɔ sɛsɛrɛ, ka miitrɔ sisaa ka ma jɛ ribli kɔ̄. Najimi ka ma itrɔ sisa ma jɛ ribli kɔ̄ nɛ, ɔ noo ruwɔ̄ nɛ, ɔ ta ki nyɛlo gɛɛ tina. Nyɛ ki yi ta swe cici yi, iyɛn cici nɛ, amma, isa ruwɔ̄ nɛ a bɛ gɔ nyɛ nɛ gɔɔ drɔ ki nyɛ nɛ kplɔ nyɛlo gɛɛ Ka ni zwa, ka dzi kpisha, ka wolo izho, ka ni sɛsɛrɛ mudu kɔ̄ ka lɛ ka se glan gan glan, ɔ ni ribli kɔ̄ lɛ ka se mudu kɔ̄ nglan glan glan dɛ, wɔ nini sa ruwɔ̄ nɛ, wɔ kwana wa, kucɔ ibɔɔ, isa ruwɔ̄ nɛ a yaka cɛwa isa zuzwa, agā zuzwa a di bɛ munɔ bɔ, ko ni a bɛ jɔɔ, a bɛ jɔɔ lɛ kɔ̄ ɔ ni minyɛ nɛ, kɔ̄ lɛ kɔ̄ kwanaa ba kucɔ kɔ̄ ba dɔ bɔ nɛ. Aza maadaa ma, isa ruwɔ̄ nɛ di isa ruwɔ̄ ki lan nala kuyo si ki la na wusɔ ɔka si na. La na ni gā la na tsene agii kucɔ osi a ka la tunuu musɔ̄ ancoo a tsa ancoo yarrɔ ka yuwɔ la bɛ a tsa tsa kucɔkpa, wɔtɔ, tsa zabɛ plɔ bɛɛ nɛ. A dɔ isa ruwɔ̄ kila naki ki la na gbanɔɔ nkɔ̄ dɔ si ne, la na lo osi iye, la na paa osi isi agā ka di la kuva nɛ, la na ma dɔ mudaa kuyo icɛsi. Agā kɔ̄ a zɔrɔ di la nɛ lan na drɔ kucɔ ka a gɔ la gɔ bɛ kuva avi na tsa lo, na tsa bɛɛ, na tsa cɛɛ, na tsa narɔ, na tsa soo, na tsa mizi, na tsa muta, na tsa runɔ, na tsa zacɛɛ, na tsa zabɛ, na tsa zabɛ plɔ lo, harrɔ ki la bɛ na tsa zabɛ plɔ bɛɛ nɛ, a di isa ruwɔ̄ kɔ̄ lan zanmalɛ kucɔ kɔ̄ osi a ka la, ka gɔ la bɛ kuva avi, a gɔ la bɛ kuva a muwɔ minyɛ, a gɔ la bɛ kuva a lucwe, a gɔ bɛ kuva ijɛɛ A gɔ la bɛ kuva atra, a gɔ la bɛ kuva anzaaga shuku shuku shuku kaa a lo lu kɔ̄ a lo lukpɛ a isa ruwɔ nɛ ka yuwɔ la bɛ sa ruwɔ nɛ, adi isa ruwɔ ki lan dɔɔ aza kɔ̄, ki la nyana aza kɔ̄ zuzwe nɛ kɛ na gā ka jɛ isa ruwɔ nɛ a zwaa lukpɛ mɛ mudu kɔ̄ nɛ kɛ nɛ na. Nnɛ, isa ruwɔ a a krisimas a di isa ruwɔ kɔ̄ minyɛ ban zanmalɛ itsa yesu nɛ kɛ na. Soo, nkɔ̄ bata kɔ̄ mɛ bɛ isa ruwɔ kin imɛ pise ki imɛ fulaa wali ni mɛ nɛ, mɛ bɛ itsan a zabɛ plɔ bɛɛ nɛ wa.